Ny fomba fampiasana milina fanasana lovia dia tsotra ihany, ao ny fipotserana bokotra fandefasana azy fotsiny ka ny- efa efa ao anatiny ao avokoa ireo lovia maloto sasana ary miandry fotoana maharitra mba ahafahany le milina manasa azy am-pilaminana.